بس مائتراں ماں ہتا نانجا ہتا ناں نکو پہریاں روں ہتو ننکو اوڈہیاں روں ہتو نانجے ہتی ما ںمری گئی پسے ڈاڈی ہتی ڈاڈئے موٹی کرے پسے زوانڑ تھئ وری پسے ہگائی کری پسے ایم تھی ماں رے با بیزو گھر کریوں پسے ماں رو ویواہ کریوں ای سوا پسے پہریاں موں نیں عقل ناں ہوتی کوئی نہ کائیں ہمزتا اتا رے سوکراں سے چا رے ٹینشن سے چا رے خوشی سے اتا رے ماں را چار سوکرا سے چار اے بھیگا سے چم سے مڑئی خوشی ری زندگی جیوے ریا ساں پہریاں کے وات ری اتا ری گنڑنتی نتھی باقی سے اولاد اولاد نیں ہگایوں کریوں سے موٹا تھا سے ہوے پرنڑائی گھر بھیڑا کرشاں، موہر مائتراں ماں ہتا آیا زایا تھی کوئی جھل پل نتھی اماں نی، اتاری شوکریوں سے ای سوکریاں نوں شکشا ہالوں اے بچا گھر میلہے فالتو رستے تاں نتھی ہلنڑو رستے تھی نیسا اوتریا تو کانٹا لاگشیں، کے رستے آئو کے راستے زائو سوکرا سے تو بھائی ٹیم ٹیبل تھی تمیں بھلیں مزوریے زائو کاز ماج تی زائو پنڑ ٹیم تے پاچھا مائتراں کن آئو، بیزی وات ای سے سوکراں نی ای کہونڑ تھی امارو کہ پانجے گھراں میں خوش رہو، امیں سوریاں نوں ناں شہر نی میلہوں ناں بیزو مانڑاں نوں سوکریوں کو دوا پیئے ریوں کوئی ٹابھا کھائے ریوں ای ڈراما زوئے کوئی ایوی فلموں زوئے، تو کوئی بئے واتیوں نتھیوں کہے سگھے سے کہ دماغ ئی پھیرے زاشے، ایوو دماغ نیں راکھوا ہالوں ماں رے سوکراں نوں، بیزو سے ہائو سے، ہاہرو سے، ہاہرو تو ماں رو نتھیہائو سے ہائو نی ہمزاں کہ ماں ری ما سے بئے چار مائترا میچے ڈے آیاساں تو چار مائتراں بھیگیا ہائو ان ہاہرو ایواں ہمزاں ساں کہ ماں را ما باپ سے باقی ماں تو نتھی امیں کہاں ساں کہ خوش راکھاں اماں ری ہائو سے ما سمان سے امیں خوش راکھوا چاہاں ساں، زیٹھ سے دیور سے ڈیرانڑی سے زیٹھانڑی سے امارو پریوار جام موٹو سے، ایک ہی کہاتو زائیشے تو بیزو برداشت کرتو زائیشے ایوی گھنڑی واتوں بیزیوں نکو کرووں سے نکو تھائیسیں، امیں ہدھے راست لائین ماتھے لگائیشیں، پرائی نیانڑیاں سیں ایئاں ناں کہیشاں کہ او راستو میچے تمیں صاف راستے ہالو امارو کیدہاں نو ای فرض سے بیزی وات ای کائیں نیں تھے باقی ما باپ سے یا بھائی سے یا بہونوں سے آوے زائیس آخر بئے دہاڑا راہسیں ترن دہاڑا راہسیں پنر خوش زندگی جیوے رہاساں ایوی ٹینشن جیوی وات گھر میں نتھی کرتا، بیزی وات ای کہ بیزو سے وات کہ زیٹھ سے دیور سے کائیں بھی سے زیٹھ کہتا ہوشیں امیں برداشت کرتا زاں اولاد سے موٹا اولاد نیں آخر ہائو سے ڈاڈی سے کہتی ہوشے کاہوتی ہوشے کہ ناں پٹ تمیں ایئے نیں ہامہاں ناں تھیو ای ماں چاہے ماں ناں گنڑے چاہے ڈاڈی ناں گڑے باپ سے باپ ای رستو موٹو ڈاڈو کہتو چا اے با کہتو ڈاڈو رو با سمان ہوئیسے باقی گھنڑو کہیشو تو کائیں نی ہنبھڑائیشاں ویواہ زاں ہگائی سے بدہوں ئی سے ایواں ایوا شوق امیں کریا ئی نتھی نکو ایوا شوق کراں ساں باقی سے اتا ری بھگتاں نیں اماری یکی بھگتاں نو پریوار ہڈیوں آیوں سے پہری سنساری ہتا اتاری بھگت ساں ایوی اتاری بھگتاں ری مت امیں لیدہی سے۔ شوں کہ ماں ری اوٹھ بھینڑوں سے زایا آیا نوں بھی راکھاں ساں، ایوی خوشی اماں نیں نتھی کھاواں نوں اوڈھیاں نوں ایوو شوق نتھی۔ گانڑاں کہیسشو گنڑیش بھگوان نا ای بھی گاشاں، زان را بھی گاشاں باقی لاڈو پرنڑوا آئیسے ای بدہو ئی گانڑو شروعات سے ریتی راز پہروا اماں رو ایوو سے ساڑہی امیں نتھی پہرتا باقی پرنڑوا آوے سے لاڈو تو امارا ماں ناڑیل لاوے سے ای بدہو ئی گانڑو شروعات سے ناڑیل لاوے سے روپیو ناڑیل کرے سے بھگت آوے سے وڑے اینی ہگائی کری سے اینو روپیو ناڑیل کرے سے وڑی روٹلا بیزو ہگاوی کری انیں کھورائی وری روانا کراں سان وڑی آوی سے لگن لگن را دہاڑا باندہاں ساں وڑی ایئں تھی آوے سے لگن بدہاوی انیں گانڑا گائی وڑی مہینو کھن بئے مہینا کھن تھائسے وڑی اینے لگن بہاڑساں وڑی روٹلو آلے وڑی بیزو آلے وڑی ترن آلے پنر ڈان ایک امیں وانوڑا ایئے نی کھوڑاساں ویہہ دہاڑا پنر دہاڑا وڑی ایئے نی زان آویسے وڑے گنڑیش بھگوان رو دھوپ کراں آن وڑی زان آوے سے زان ناں آوے سے ہاہریاں پسے لگڑاں نو وگو لاوے سے آن سوڑیوں لاوے سے کڑا لاوے سے کڑ؛ لا لاوے سے بدہوں پڈڑاں ماں لاوے سے پسے امیں پہراواں ساں پہراوی پسے سوری ماں لے زائی پسے سوری میں بھگت ہوئیسے گنڑیش بھگوان رو دھوپ کرے پسے شروعات کرے سے پھیرا ہالے سے بھگت پسے ایک پھیرو بئے پھیرا ترن پھیرا چار پھیرا پسے آویسے سوڑی لاڈاں نی ما آوے سے وڑے سوڑی ناں ہاتھ دھووراسے ان پانس سو روپیا ڈیسے ہاتھ ماں وڑی زاتی ریسے ہاتھ دھوراسے وڑی لاڈی نی ما آویسے وڑی ہاتھ دھوراسے کرے سے وڑی پرنڑی ای زائیسے وڑی ڈوکری ہوئی ہائو ہوئی وڑی کھوڑے ما بیہاڑشے وڑی کھوڑو بھرائے سوکھاں نو وڑی کھوڑو بھراوی وڑی ای نی میکہے سے گھر وڑی گھرے تھین <hesitation> پسے پرنڑے سے وڑی پرنڑے پھیرا پھرے گھرے زاتا راسیں وڑی پھیرا پھرے وڑی ای ناں گنڑیش بھگوان نو دھوپ کرے سے وڑی لاڈاں نی رلی پاتھرئ آلے سی باہری وڑی لاڈو باہرے بیسے، وڑی ماڈوو تھئسے وڑی بدہو ریتی رواز کری پسے وانوڑو کھاوانڑ آئسے وڑی پانڑی رو دیگڑو لائسے باہر <hesitation> پسے کار میں سڑاواں زائیسے وڑی لاڈی نیں بیہارے کار ماں وڑے لاڈو آوے سے سوڑی ناں ما باپ کنیں رام رام کروا وڑے رام رام کرے پسے پرنڑاوی ایئے ناں گھرے لی زائیسے وڑے گھرے ای دوہیڑا بیزا کھولائیسے انڑہوئار بھی بھیگی زایشے وڑی رات راکھے مونڈو زوونڑ لاڈو زائیسے وڑی پانس سو روپیا لاڈو لاڈی ناں لاہیشے وڑی ریتی رواز کری پسے ایک رات راہشیں پسے بیزی رات سوری پاچھی مائتراں میں آوشے وڑی مایتراں ماں تھی بہ ٹے دہاڑا راہشیں وڑی تیڑوا آوشے گھرے ایئں تھی بہ ٹے دہاڑا وڑی راکھے سیں وڑی ایئں تیڑی زائیسے پسے سوڑی نی کہیسے کہ دوہڑا بیزا کھولاوی وڑی روانی کریسے وڑی ڈھولے رمے سے گانڑا گائیسے پسے ایئے رمی کری گانڑا گائی پسے میلے سے گھرے پوہتاں نی وڑی ایم خوش زندگی ہوئیسے ایئاں نی بیزو ایک وات کہ ڈھولے رمے سے وڑی بھجن رو کاہیسے تو راماپیر را بھجن گائیسے ہر وات جیوو کر بدہو ئی صحیح کریسے، سوری ناں گائیسے کہ چاں تھی آیو رے چاں تھی آیو رے اولا ہڑومان ناں ہڑاں زو چاں تھی آیو رے کاڈھی میلہو رے کاڈھی میلہو رے ماں رے فلانڑاں نو مانڈوو لازی مارے سے وڑی گانڑو گائے وڑے کہ پونلی بھرائو وڑی اے آنپڑو زان نو گائسے زان آوے سے پرنڑی پسے بیہارے سے پسے ایئں کہیسے کہ لیلی لیمبڑی رے ان لیلو ناگر ونڑ رو سور پربھو پرنڑیارے ماں رے گھرے ڈانتڑ کرتا زائو کہے ڈانتڑ نہیں کروں ماں رے گھرے چھیتا زوئے واٹ چھیتا ایکلاں زوئے رام لکھمنڑ نی واٹ وڑی بیزو گانڑو ای کہ آنپرے بھجن نو گانڑو سے ای کہ گھنڑی کھاماں راما رے گھنڑے اجمل دھاماں دھاماں رے آئسے سے بھجن نو گنڑیس بھگواں رو کراں گھنڑے بیٹھا سے ناڑیا نو پاٹ آنپڑے مامیرو ناں گانڑو سوری ناں مائتر لے آویسوں پسے مامیروں پسے ماما لگڑا نی وگا لی آویسے پسے آئیں تھی پانڑی نو جگ بھری زائیسے پسے سوری نی ما روتی روتی پسے کیسے کہ ٹوکے ٹوکے سالو بیمہی مایرو ودھائو ہوں کہاں مامیراں ماں نیں ویرڑو لایو پسے بچاری ما سے روتی روتی زائیسے گلا ناکھیسے پسے زائیسے سوری رو گھر واڑو زائیسے جمائی زائسیے گلاس لے پانڑی پیوراتو پسے لگڑا لائیسے سوری نی پہرائسے زے ناں ما باپ ہوئسے زے ناں بھائی ہوئسے جے ناں ہگا بھائی ناں ہوئیں اے ناں جام ڈوکھ تھئے چم کہ کاج کریسے را رے پسے بدہاں دھریوں آویسے ڈوکھ واڑو گانڑو گائیسے پسے ایماں جام ڈوکھ تھائسے گانڑاں ماں پسے اینی جام شاتیوں بھرائے جائسیں ای گانڑو گائی نتھی ہکتاں ای گانڑو جام ڈوکھیو سے گایا نوں، پسے رونڑ بھی آئیسے مائتر سے ایک ما زاتی رئے تو ئی اولاد پرنڑشے تو اینا ڈوکھی تھائیسے کہ بھنڑاں ماں رو اولاد پرنڑے رو ماں ری ما ہوئی تو ای نتھی ہوتا کہ چا رے ٹانڑاں ما ای یاد سڑے سے جے نو بھائی نتھی ہوتو جے نو باپ نتھی ہوتو زے نی ما نتھی ہوتی زے نوں بہینوں نتھی ہوتیوں اوئاں ناں بھائیاں ماں ڈوکھیو گانڑو ای سے، ای ڈوکھیو گانڑو سے زے ماں بدہی دنیا روئی زائے ای ایوو گانڑو سے میندی رات ناں گانڑاں سے، شوں کہ ماں ری اوٹھ بھینڑوں سے زایا آیا نوں بھی راکھاں ساں، ایوی خوشی اماں نیں نتھی کھاواں نوں اوڈھیاں نوں ایوو شوق نتھی۔ گانڑاں کہیسشو گنڑیش بھگوان نا ای بھی گاشاں، زان را بھی گاشاں باقی لاڈو پرنڑوا آئیسے ای بدہو ئی گانڑو شروئات سے ریتی راز پہروا اماں رو ایوو سے ساڑہی امیں نتھی پہرتا باقی پرنڑوا آوے سے لاڈو تو امارا ماں ناڑیل لاوے سے۔ اینا بھی گانڑا سے ہگائی نا بھی گانڑا سے زے نا خوشی سے زے نا ما باپ نتھی اے نا ڈوکھ تھیسے چم کہ اولاد پرنڑاواساں تو ئے آپیں تو ای ہمزاں کہ دہنڑی نا ما باپ سوکھی ہوئیں آپئے پرنڑنا آواں تو انینا ما باپ بھی خوش ناں ہوئیں تو ئے ڈوکھ سے چم کہ چار ئے مائتر ایک ما باپ میلہی آواساں تو امیں خوش ہوئے ما باپ خوش ہوئیں نتھی خوش تو ہر ٹانڑے ضرور یاد پڑسیں، حیاتی ہوسے تو خوش سے نتھی حیاتی تو ڈوکھ ئے ڈوکھ سے، ہر سوکر پرنڑسے تا رے ڈوکھ تھاسے انسان نیں۔ بیزی وات ہئی زینا ہاروں سے خوشی سے زے ناں ہاروں نتھی اینا ہاروں کائیں نتھی۔ وچاراں نیں گھراں روٹ کھاواں نتھی، کوئی وچاراں نی کیوی حالت سے کوئی نیں ایک ٹیم ہوئیسےے تو ایک ٹیم ہوئیتو ئی نتھی، امیں ایتلا رحمی ساں ایتلا دھرمی ساں کہ کوئی رو سوکرو بیمار ہائیسے تو ئی امیں اٹو اٹ تیڑے دہوڑی ہلشاں، کوئی بھلویں دشمن ریوں، سنجنڑ ریوں اینا کانک تھیسے تو آخر ڈوکھ تھیشے، ایئاں ری بھلیں نیت میں بی ایمانی تھی پنڑ امیں کوئی ہاروں بی ایمانیی نتھی راکھاں امیں صاف ستھرا مانڑاں ساں اماں نیں ہر وات ری سوچ سے ایک آنپڑیں کرشاں تو ماتھے بھگوان زوئےسے، بھگوان کی واتاں ماں راضی ای مانڑاں گنڑ نیں گائیں پنڑ ماتھے بھگواں ماتھے زوئی ریو سے پرماتما سے، پانس پہلیوں بھراواساں وڑی میندیوں نی سجاوٹ کرے سے وڑی ایئں جاں آوے سے مٹ مائیٹ وڑی رلی وچھاوی میندی سجاواں وڑی ایئں مٹھائی کھوراشوں زائے، پانس سو تھا ہزار تھا ہو تھا ایک اینے ہاتھ میں لا ایتلی خوشی ہوشے کہ میندی سجاوی وڑی ای ناں بئے کڑی پہراہوی وڑی ہوارا نوں گنڑیش بھگوان نو دھوپ کرے وڑی کیچڑی رادھے وری کھیسڑی کھاوراڑاں وڑی کھیسڑی ردھی وڑی آوی گھر میں رمی سے دیگ لاہے موویوں بھرائے ، کے ناں خوشی ہوئی سے اولاد ننہو ہوئیسے موٹو کراں اینا پرنڑاوی پسے گھر بھیگو کراں، سوری نا مائتر بھی جام خوشیوں کریں، خوشی جام کری سے مائتر بچارے سوچیں کہ بھگوان ماں رو اولاد خوش رہے، نانہا ہویئسے اینا چم نو نو مہینڑاں پیٹ ماں لئی موٹو کریسے اینا سنسار ڈیکھاڑیشے اینے شکھشا ہالی شے مائتر، کوئی شکھشا ما نیں ہالے ما نیں بھلیں زوانڑ تھی گیا تو ما ہاروں نانہو اولاد سی، اولاد مٹھی اولاد جیوی کوئی مٹھی چیزدنیا میں نتھی، بھلیں اولاد گانڈو تھی زائشے تو ئی اولاد نائیں بھولے بھلیں مہیناں میں ماں رے مائتریں بئے ترن چکر لے آواں۔ پنڑ منیں دھنڑی منیں نتھی روکتو کہ آز ناں زا بھلیں ایتلا شیٹ سفر سے پنڑ پریوار بدہو ماں را سوکرا امیں زایا بھیڑا تھا، پانس دہاڑا بھلیں ہفتو تھے زائے نکو ہائو بیٹھی سے ہائو سوا امارو آرڈر نتھی جیوی ما سے تیوی ہائو سے، موٹاں سے گھراں میں امیں ایتلی مریادا کراں کہ ہائو گھریں نائیں بھلیں امارو کیوو کام تھئی زائے امارو آرڈر نتھی باہر جاوا رو پنڑ امارو فرض سے پوسنڑ، ای کہیشے تو امیں زائیساں ای نتھی کہتی تو امیں نتھی زاں۔ کا گھر میں کام کرنڑو ہوئے، کائیں وات پوسنڑی ہوئے، ای نتھی ہوتا تو امیں گھر میں کائیں وات نتھی کرتا شہر میں کتھے زانوڑو ہوئے ای کن امیں موکل ہالے کہ تمیں زائو بھلیں وڑی امیں زائوں پنڑ ای کہیشے کہ ہوے تمیں ایئاں ناں فون کرے پوسے لو کہ ماں نیں موکل ہلو، باپ سے ماں ناں سے ماری، ماں سے پنڑ ماتیلی چار بھائی سے اماں را نانچی ہتی ماں ری ماسی پاسی پری امیں ماں نتھی پاڑی، بیزی کری امیں چار بھائی ماہرلی را ساں پنر اماں ماں کوئی بھی کاڑ کرودھ ناں سے، باھئی بیہن ساں بھلی بیزی را سے پنڑ اماں ماں کاڑ کرودہ نتھی، بھئی بیہن سے بھلیں بیزی نا سے امیں زاشاں نیں زایاں توئے اماں نیں فون کرشیں اماں نیں تیڑوا آوشیں، اماں میں کوئی جھل پل نکو ہائو کرے سے نکو ماں را زیٹھ سھ سے ای امں ناں نتھی کہتا نکو ماں رو ڈیئر نکی زیٹھ اماں نیں کوئی نتھی، ماں نیں خوشی سے۔ اماں بدہا ہشی بولی رہاشاں، مائتر تو شیٹا تھی گیا ایں، ہوے نتھی زاوراتو پسے فون کرے خبر چار لئی لاں باقی بولاں سے وچاریوں سوڑیوں سے نانچیوں ہتیوں موٹیوں کریوں سیں تو ہمزو پرائی بھاگ سے گھر میں رہشے نیں ای گھر ماں رہانشنڑ جیوی شے نتھی آنپڑی نیانڑیوں پرائے گھر ان پرایوں آنپڑے گھر۔ وڑی نیانڑی گھرے خوش ہوئی تو صحیح زے سوراں نی ہوئی تو مائتراں وچاراں ناں تو لایوں سے مائتر چے ناں ہاروں، کہ گھرے وچاریوں خوش ہوئیں، ہیک وچاریوں امیں موٹیوں کراں ایک وچاریوں نیانڑی سوراں ری ہوئے پسے ای چاں زائے ما باپ حیاتی کیتلا دہاڑا ما سے تو اولاد ہاروں خوش سے، اولاد خوش سے ما تو بھلیں اولاد موٹو رو تو ئے ما تو شیڑے ماتھے ہاتھ راکھشے اولاد موٹو تھے گیو زے او نیں آوے تو ئے ما تو سے چم چم ما رو اولاد سے، اولاد نے کائیں نتھی مائتراں نو باقی ما باپ نیں اولاد نو سے۔ اپ بھی باہر زاتا رہے تو گنڑنتیاں میں زیو نتھی ہوتو ان ماں گھر سیں باہر نشہرسے تو ما رو ٹینشن الگ، قضا آوے سے پوسے نتھی آوتی پنڑ ما نیں کھوٹکو ہوئیسے۔ ما نیں نیانڑی نو اوتار ایہڑے سے چم کہ بائڑی ذات ہر وات تے مجبور سے گھراں نیں زاشے اتا ری بھلاں نیت میں کائیں ناں ہوئے پنڑ تو ئے مانڑاں شوں سوچیں امارو رواج ایوو سے کوئی کے نی گھرے زائیسے ناں مارو گھر نیں کاہتو کائیں نیں، تو بئے بائڑیوں بھیگیں بیشیں تو گھر ماں کو کیئں شیطان بیزو ہوشے تنیں شوں کیہواڑیں پنڑ ناں اتارے گھر گھر تھیں ہوارے کوئی گھر روں کرووں اجایو سے مانڑوں چوتیا سے او واتوں جوڑاویں سی اووں آز آپڑے نیانڑی نو پڑ اگھاڑو کرشاں تو ہوارے آنپڑے گھر نو بھی کوئی کرشے، کوئی نی سوکری نو کوئی بھاگتی مت ہالوی امارو تو چاں بھلیں ماں ری نیانڑی ہوئے چاں پڑوسی ہوئے آنپڑے ای کہونڑ سے کہ بچا کہ تمیں رستو میلہے زنڑ ہیلوں تو کانٹا لاگشیں رستو زائے ریوں رستے ہالو، کوئی ایوا مانڑاں بئے مانڑاں آنپڑاں ناں کہی زائیں بئے مانڑاں اوپہئی ناں کہی زائیں زوانڑ ہوئیسیں مائتراں ناں ای کھٹکو ہوئیسے کہ ماں ری نیانڑی میچی ناں آئیسے گھراں کہ بھگواں کرے ای کائیں نی واتاں ماتھے ناں لاگے کہوا نو فرض سے باقی ای ناں ہمزے تو ایئاں نی مرضی، آپنڑو تو بھلیں دشمن تو ہوں تو الڑی ناں پڑوں پرہی بھلیں ما باپ گھرے ناں ہوئے تو موں نتھی ایئاں کنیں روپیو مانگتی کہ بھگوان کوئی ناں ہاروں کرے پنڑ ہوارے آنپڑے زائیساں کہ ای وات میں بھگواں آپاں نی اوگاڑی ناکھی تو ئی سہی باقی مانڑاں گنڑ گائیں کہ ناں گائیں پنڑ ماتھے بھگوان زوئے ریو، پسے چائیں ہازو ہمزے تو ئے چائیں اوتو ہمزے توئے مانڑاں تو دنیا تو دو رنگی سے زے بھی کہے ای من ماں راکھنڑو ئی ناں کوئی نیں ایک کانیں ہنبھڑو بیزے کانیں کاڈھی ناکھو، نکو کو کیدھاں رو فرض سے نکو کائیں، مانڑاں نیں اتا رے چار مانڑاں بھیجا بیٹھا نیں تو ئے مانڑوں وڈھڑائے ہاروں کوئی اولوں کہیشے کوئی اولوں کہیشے پنڑ ناں، ایک مت راکھو، پانجو دماغ نو ایک راکھو، کوئی مدو دیکھواڑے کوئی ہوڑو دیکھواڑے اے وات سے ایک کرنڑی، کلیئر کرنووی، کوئی گھڑی اولاں ہاروں وڈی پڑے گھڑے اولاں ہاروں وڈھی پڑے پنڑ ناں حق تی بولو، ہاس تو ہاس سے ہگا با نوں کہنڑوں پڑے غلط تو غلط سے ناحق میں تو کانٹا سے ئی سے چانس ری برائی نو مان سے سچائی رو مان سے ئی ناں ہاسو کہیشو اینے کہیشے کہ کوڑو سے زے کوڑو کہیشے تو کہیشے ای ہاسو شے اینی پچھاڑی تھی اینی پچھاڑی نتھی اینے راتاں ڈینہاں ودھیئے اینے خطرو سے ئی سے پنڑ ناں ایوو کرنوو نیں نکو کی باقی مصیبت آئی سے کے بیماریوں آویوں سے ای پوسے نتھی آوتی اولوں کہیسے کہ اماں آواں شی زاں اماں نیں کوئی بھی نیں تھے ای ابھیمان ناں کرنوو ابھیمان کے نو ہلے نتھی ایوو اہنکار راجا رانونڑ ہتو اے نو ئی نتھی ہلیو تو آنپڑو شوں ہلشے اہنکار ناں کرو حق تے ہلو حق نو فیشلو بھگوان کرے ناحق ناں کرو، کوئی تھی ناحق ناں کرو، ناحق تھی بھگواں بی ناراض سے باقی گریب راں کہ گریب ناں کہیشے کہ توں حرامی سے باقی سیٹھ تھیں آوتو ہوئیشے مانڑاں نیں کہیشے کہ بھئ آز تو کائی سیٹھ آوے ریو شے پیشا گریب ناں پوشسے نیں، اہنکار ناں کرو، اہنکار نو جیوو بھی مانڑو اے پوئتے سے ئی سے پاچھاڑی نو حق تھی ہلو، کاڑ کرودھ اے شے لا ہاروں کرے ناں کرو، اجایو ناں کر، حق ہوئے تو اوئے ناں حق کہنوو سے ناحق تو ناحق سے، موں ہتی کنواری ہتی نانچی ہتی من کائی ایوی عقل ہتی ناں پہرنڑ نو ہتو ناں اوڈھنڑ نو اگے تو باپ آوتو تو شرماتی کے ماں رو با آوے ریو ماں ناں کائیں کاہشے اتا رے سوریوں ٹھپ نتھیوں شرماتیوں اتارے باپ بیٹھو ہوسے وائلا پھگائے پرتیوں ہوسیں، موبائیل ہتھ میں ہوئیسے اتا رے بٹناں واڑو موبائیل سے ای اماں نیں نتھی لگاوتو اتاریوں سوریوں زاتیوں ہوسیں موبائیل ہاتھ میں ہوئسے پنڑ ناں کروو ماں نی تو پہریاں نو ناں اوڈھایا نو ناں ہوتو ماں نی تو شہر بھی کائیں یاد ناں ہوتو پسے اماں نے اماں نی امارا دھنڑیئے دکھاڑیا اماں ری ہائو ہاری اماں نی دکاھاڑیا دھنکار سے ایئاں نی اماں را کرم ایوا کرل ہتا تو اماں نیں ایئاں جیوو پگ زڑیو سے اماں نی ایئاں نو پگ دھریو سے تو چیڑے دنیا میں بھی وا وا تھائے ری سے۔ بھگتی میچی اماں او کام کرشاں توں اماں نیں شوں مانڑاں کہیسیں، امیں چے ناں ایوو شوق کرتی نتھی، ناں کو دہاڑو سرخی ہنڑوں ناں کوئی دہاڑو کوئی ایوا شوق کروں، شوق موں نیں نتھی، چم نانچی ہتئ تو ئی ہوں شوق ناں کرتی اتارے کہے ہلوں پھرے آئوں ہوے سنبھرے پانجو پانڑ نیں تو نتھی جووتا کہ پانجا پانڑ جقواں کہ ہوں ٹیلو ہنڑیش سرخی ہنڑیش ہوے پانجے پانڑ نی دیکھائی دے آرشی ماں، پانجے پانڑ نی زوواں، اے تو باہرلا زوئیں مانڑاں زوئیں، آنپڑی شوں ایوو ناں ہنڑووں سرخی ناں ہنڑووی پنڑ ہوے مانڑاں زے ناں خوشی سے ای بھلیں خوشی کرتا ہوئیں موں تاں شوق نتھی، ہوں شوق کرتی ئی نتھی۔ چم کہ مائتر جیتلی گھر میں راہساں تو مائتراں ناں بھانڑے اماں نی شرم آوے، جام شرم آوے سے باپ نی بھانڑیس تیسی ہوں کھاٹلے نیں بیشوں، اتا رے اولاد ری ما تھیشوں توئے ماں نی شرم آوے کونڑ بولے اتا روں سوریوں بھائیاں را بھی مونڈا پٹی لیشیں ما کہوا زائیسے تو ماں نیں بھی ہامہیں تھی زائیسیں، باپ گھڑی ناں لی تو کہیں موں نیں لی ڈے امیں آپرے با نیں نتھی تنگ کرتیں کوئی بھی امیں تنگ نتھی کریا ماں رے با نیں کہ اماں ہاروں اے لی ہالو، باقی شوق تو موں کریو نتھی کوئے دہاڑو نکو موں شوق کراں۔ شوق موں نی نتھی آوڑتو اماں رو باپ بیٹھو تے تائیں مایں شوق نتھی کرتا بھگوان ایئاں نی حیاتی راکھے آپیں ایئاں نا ما باپ سے ہائو سے زیٹھ سے دیئر سے بھگوان ایئاں نیں زیادہ عمر ہالے، ایک ہرکھاں ما باپ نیں ہوارے زوئے بہنوں سے آنپڑوں ننڑندوں ئی سے بہنوں ئی سے، جیوو بہن نوں راکھوں ایوو ننڑنداں نیں راکھوں الائی تمیں ہالو، ای ماں را نتھی ہلاوتو باوی دوکھو ناں کرنوو بہنوں چاں ننڑند سے تو ایک، بھلیں دنیا بدلی زائے تو بدلی زائے پنڑ رشتو ناں ٹوٹے مانڑاں نتھی ہمزتا کہ ہوے کہ اینو با سے ماں رو تو با نتھی موں راکھوں پنڑ ناں، ٹیم تھی ہائو سے ٹیم تھیں بھلیں ہائو بھلیں وہوئاں نیں لیکھے چاں ناں لیکھے پنڑ وہو نی فرض سے ایئاں نیں ہالیاں نوں ٹیم ماتھے ایئاں نو فرض سے، ہائو ہوئے چاں ہاہر ہوئے امیں گھر میں ویہہ زانڑاں ساں ویہہ زانڑاں پنڑ بدہاں ہرکو پانجو پانجو کرے کھاتا ہوئیں پنڑ امیں ڈوکھ سوکھ ماں امیں ایک تھی زایاساں تو اینی وات نیں تھے آخر گھر میں پڑیا ٹھانبڑیا ئی ٹاکریں، دھوکو کے تھیں کرنوو ہوے آنپڑے ناں پرنڑاوی لاوے سے ناں گھر ماں تو ایک مائتر میلہی ناں آواں تو بیزاں مائتر ایئاں نیں ہمزاں تو زوئے ماں را بھائی سیں تو اے ایئں سے، ہوں تو تھاں رو بھائی سوں زاں راکھاں زاں ناں راکھاں ایوی سوچ ناں راکھو، بھلے مانڑاں چے اہئو کہے دیور کہے پنڑ زے ایک ہمزوں، تو بھگوان ای واتاں ماں راضی سے کہ گھنڑوں کراں تھی کہ تھوڑو کراں تھی بھگوان راضی سے ایک راز راکھنڑو، ویساہ گھاتی کوئی تھیں ناں کرنڑی حق تھی ہلنڑو بھلیں چاہے کرے زاں ناں کرے مانڑاں گھنڑوے پنڑ ناں ایک ریتی رواز ایک راکھنڑو ویہہ زانڑاں ساں گھر ماں ایک زیٹھانڑی سے ایک ڈیرانڑی سے آن بدہاں نیں وسیٹ موں سوں ماں تھیں موٹی ماں ری جیٹھانڑی سے اینے سے بئے سوکرا سے ہیک سوری سے بیزو ماں رے دیور نیں سے بئے سوریوں سے بھگوان اتارے ماں ری بئے سوریوں سے آن بئے سوکراں سیں سوڑی ماں نی ننڑند وچاری ناں سوکرا نتھاں کہ بھگواں موں ہالیس تو بھگوان ہوارے انے شہر میں اٹکیا ہالشے تو بھگوان نیکیاں ڈے ہوارے ماں نو من پاسو ہتو پنڑ ناں پسے کہے توں سوڑی نتھی ہالتی تو بھگوان نی گھرے توں راتیں رہے پاسا آلیش، ای وچاری نی سوکرا نتھی تو سوڑی نتھی ہالتی تو بئے تاراں پاساں تھے گیا تو توں ایناں بھلیں پاسا واڑ تو ما نیں دل ماہ دھک لاگیو کہ واقعی کہ بھگوان ناں کرے ماں ری سوری ناں کائیں تھے گیو تو وچاری ایئاں نیں زوئیس تو صحیح بارہیں مہینڑے بئے سال تو ئے زوئیس تو ای وات زوئے بھگوان رو شکر سے کہ اتا رے منع نتھی کہتی ماں مامی کہیسے پنڑ سوکرا کہیسے اتا ری ماں سے تو ہوں کہیسوں کہ تماں ری ماں نتھی، ہوے اینے تو آخر دل میں تھئی کہ ماں سے ماں آسے تو ماں نی تھی ناں سوڑی چم ٹیم ایناں چم آلیں، ای وچاری پرایو بھاگ سے نکو اینا کنے رہے نکو ماں رے کنیں رہے ہوارے پاکھوں آیوں تو اوڈی زاشے وچاری، بھگوان اینو بھی بھگوان پاڑشے ہنگلاز زایا تو مندر میں دعا مانگاں کہ بھگوان اینوں بھی گوڑیوں مانداشے ماٹیاں نو ایئاں نی بھی پنڑ جے ناں نتھی اے ناں اے خالق تو ایئاں نی صدقے اولاد ہالیں تو ئے بیچاری بیٹھی تو رہے ای بچاں ماتھے بیٹھی تو رہے سوری تو وچاری زاتی رہیشے ہوارے اینا گھرے زاتی رہیشے پنڑ بھگوان کو اولاد ہالے، نانہی سے چار سے سوکریوں موٹی وچاری نیں اولاد نتھی اولاد نی کور اے بیزو ہر وات نی خوش سے وچاری بیٹھی سے اولاد ہاروں جام ورت رکھی سے نیانڑیاں نوں راکھے سے ہاہوآرا نیں راکھے سے پنڑ اولاد نیں آلتو پنڑ بھگوان الائے کی واتاں ماں راضی بھلیں ہیک سے یا بئے ریا ای بھگوان سے ایئے ناں آنپڑے گھرے تو نیں رے پنڑ تو بھی وہم سے ہیک اولاد بھی آنپڑو تو پانجے پیٹ تو اولاد آوے آلشے بھگوان ماتھے بھروسو ناں توڑو بھگوان ہالشے، ضرور ہنبڑشے ایووں کوئی نتھی ونجایو، بھگوان آخر راضی تھیشے، پرماتماما نی امیدوں ناں توڑو، مانڑاں ایویوں گھنڑے ئی واتوں کریں کہ دیو رو چکر سے پنڑ آلنڑ واڑو ئی بھگوان سے بھگوان رے گھرے تو دیر ئی نتھی بھگوان روٹھے تو شوں کا شوں کرےناکھے اینی ہاری وقل آلی ایم روں بھگواں ضرور ہانبھڑشے وچاریوں گاہ کری ناں گھرے تیڑوا زائیں تو کہیں ناں ماں رو مال بیٹھو سے بھگوان ایئاں نی خوش راکھے بھلے تو ئی پیٹ نو اولاد سے تو ئے راضی تھے کہ ماں رو اولاد سے لگڑو تھیو کہ بیزو شوں بھیڑے آواں نو کہاں ئی نتھی گھنڑو نیں تو تھوڑا گھنڑو ایئے نی نصیباں روں چاں ئی نیں، ماں روں سوریوں سے امیں تو ہمزاساں پنڑ ہوں راکھوا نتھی چاہتی، ہوں نتھی کہتی کہ مادہو تھے ماں رو کائیں ناں تھائے ماں رو اولاد سے، ہال تھایئاں نی بھگوان خوش راکھے ہوارے آنپڑے تو جام سوچوں، جام سوچوں اولاد نی کور اے، مائتراں نی کور اے تو ہار ویر نی کور اے پنڑ بھگوان نو شکر سے ماں روں کوئی کام ماں رو مالک نتھی راکھتو، آئے زائے ہر وات دیکھاڑا بھاگتے شاباس ہائے ایئاں نیں، زاتا را ہاہرا وچارا پنڑ ہائو شے بھگوان ایئاں نی خوش راکھے امیں تو کہاساں اماں ری عمر بھی ایئاں نیں لاگے بھلاں لاکھ دھنیواد سے کہ ایوو اولاد پیدا کریو تو راہی پوکھی سے مانڑاں میں اوٹھ بیش زام سے امیں ہواری زے بگڑشاں تو امارو ٹیم نیں ہلے امیں تو بھگت سے تو بھگتاں نی رواج میں تو ای بات سے ایوا شوق کریانو امارو اصول نتھی، پنڑ مانڑاں بھلے چم ئے ہمزیں بھگت آں بھگت آں پنڑ ناں بھگتاں نی کور اے زے ہیلو آیوں تو ماں نی تو ایوی عقل ئی ناں ہوتی میں ایوو سوچیو ئی نتھوں کہ آوڑا خاندان ماں ہوں زائیس، پنڑ نانچا ہتا تو اماری تو ما نتھی کہ ماں نیں عقل ہالے پنڑ ناں مانڑاں کہتا وہ کرتی ہوں نانچنچی ہتی ماں را ترن بیہن بھائی ہتا ہوں نانچی ہتی تو ماں ری ماں مرے گئی پسے ناں منیں تو کائیں ناں ونڑتو پسے بائڑیوں ہتیوں تو ایئاں نی ناں کہیو تو منیں شیکھواڑ پنڑ ناں موں سانی مانی بیٹھیوں پسے زوئے زوئے گھرے آووں، ماں رو ماشیوں ہتیوں چار ترن ئے بہونوں ماشیوں ہتیوں پسے امیں زوتی کہ تمیں شوں کرے ریوں پسے موں ایئاں ناں ناں کہوں کہ تمیں موں نیں شیکھوارو پنڑ ایئاں ناں لے ماں رے ذہن میں راہسے، اے کاتر تھیں کاٹیں ہوں گھرے آوے پنے تھیں کٹوں ایک بگڑے بئے باگڑے سوکران ناں کہوں موں نے کٹکا لے ڈیو پسے ہیک بگڑے بئے بگڑے پسے ہوں شیکھے گئی، پسے موں نیں روٹلا گھڑتا ناں آوٹیں ہوے ماشیوں ما تھئے ناں تھئے پنڑ تو ئے ڈاڈی ہتی وچاری ماں نیں ترنیں بھائی بوہنیں نیں ٹیم ہوئیتو گھرے ہوئے ناں ہوئے